Ko‘p hayvonlarda ko‘zlar mavjud. Lekin ko‘r bo‘lgan hayvonlar ham bor, masalan, ko‘rmond bo‘rilar va ko‘r kalamushlar. Ular ko‘z o‘rniga boshqa sezgilaridan, masalan, teginish yoki hid sezishdan foydalanadilar.